Be cumpleani ideal, pös di 'na coza, che cuandi mi l'ai fait i sincuant ani, mia fumna al a fame la sürpreiza e adiritüra sun bütame a piuré ecco, le coze a sürpreiza a sun le pi bele secund mi e infatti al a fait 'na festa ecesiunal, al i avìa tüti i amis, oltre chë i amis, al avìa anche culega d'travai che travaiava ën FIAT, ma al e staita 'na coza bellissima